لو أعيش بجزيرة في الصحراء سنة، بأخذ خيمة تحميني من الشمس والهواء، وأداة صيد عشان أوفر أكل، فلتر مياه عشان أضمن مياه الشرب نظيفة، بعد <hesitation> بأخذ ولاعة أو أداة تشعل النار للطهي، كتاب كبير أو دفتر أكتب فيه علشان أونس نفسي وأشغل وجتي كمان.